ما ما أعد بصراحة ممكن <hesitation> أتفقده إذا كان منتظرة رسالة من حدا معين، أو منتظرة شي من شخص ، <hesitation> أتفقده بشكل دوري كل عشر دقايق، أو كل نص ساعة، يعني -ممك- مش أقل من <hesitation> سبعين مرة باليوم، هو عدد جدًا كبير أدري، ولكن حياتنا كلها تكنولوجيا دا الحين.